Manahaky anizao ñy tohitohiny ñy rehaky mañaraky toy roahe: -"Nañontany tena aho nomaly hoe :"taia nareo morovaly tsy nihit'eo? <shushes> "ñ'antone :nomaly taminy ñ'andro nifaneraserà <shushes> noho ny ñ'andro nifampiresàha nareo tsy nihitanay teto".